Tena manan-danja lehibe ny sakafo amin’ny fahasalaman’ny vatan’olombelona satria raha oharina aminà tomobilina ohatra dia ny sakafo no solika mamelona antsika ka raha ohatra ka hoe solika maloto na mifangaro zavatra ratsy no ampidirina amin’ilay fiara izany hoe ny vatantsika dia mazava ho azy fa ho simba vetivetika ilay fiara na tsy handeha mihitsy ary moa izany.